Za malôha zany raha ohatra ka hagnano dia an-tongotro lavalava regny, maro raha indesiky agnaty kitaponakahy akao e, raha tsy adignako ai minday rano avy eo goûtegoûté madinidiniky moa an-tegna aby ka sao tia hinagna am'làlagna akagny tsy afaka mandeha tongotro an-tegna, avy eo koa mitônga lamba solosoloagna amin-dàlagna akagny tsao mahaimbo dignitry an-tegna.